Jadi ngone mane manusia mane jou ina cipta mane harus nanga demena nanga manfaat, nanga guna. Jadi nako agama i temo terutama islam o kia i temo manege sebaik baik nyawa atau manusia manege harus bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi setiap nyawa manege harus demena manga manfaat, nako <hesitation> tuhan atau jou ina cipta trus nanga karjangkau kia doka <hesitation> kia dosa wa akana manege nanga manfaat meiya jadi manusia harus nanga manfaat demena sehinga jou waktu o kia masigilio manege bisa nanga amal manege <hesitation> o kia ma sebagai nanga modal supaya bisa wo salamat dunia de akhirat.